Дар кишвари мо нархи мошини нав аз сад ҳазор сомонӣ сар мешавад. Мошинҳои брендии нав метавонанд то сесад ҳазор сомонӣ арзиш дошта бошанд. Мошини истифодашуда бошад, вобаста ба ҳолат ва солаш, аз си ҳазор то ҳаштод ҳазор сомонӣ мешавад. Нархҳо инчунин ба намуди мошин ва бозор вобастаанд.